ཝཥིང་མ་ཧིན་ལབ་ཁན་དེ་ནག་ཆ་ཀེ་དེ་ཁོ་ལ་ཆུ་ཁན་འདེལ་འཁོར་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། དེ་དུལ་འཁོར་རང་ཀེ་ཁིམ་ནང་ལོ་ཧེ་ན་དེ་རང་ལོ་ཕན་ཡན་ཁན་ཐོབ་ཤ་ཨིན་སེ་ན་དེ་ནམ་ལ་ཁ་ཐམ་ནང་ལོ་ཨིན་རུང་དེ་དུལ་འཁོར་དེ་ཀེ་ནག་ཆེ་ཀེ་ཁོ་ལ་ཆུ་ཤ་ཨིན། དེ་ལེགས་དུལ་འཁོར་དེ་ནང་ཡང་ནག་ཆ་ཁོ་ལ་ཁམ་ཤ་ཡང་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལེགས་དེ་ཁོ་ལ་ཆུ་ཁན་དུལ་འཁོར་རང་ཆ་ཧེ་ན་རང་ཀེ་ཁོ་ལ་ཆུ་ལ་སྐ་ཀེ་ཆུ་མིན་གོ་ཤ་ཨིན།